Iya jadi disini kalu katong mo bilang, apakah katong bisa hidup tanpa teknologi bisa ka seng. Kalu par beta, beta sandiri bilang untuk sakarang nih kayanya seng bisa, karna skarang teknologi nih paleng penting, akang paleng bantu katong pung kehidupan. Teknologi ada tuh akang bisa biking katong pung apa-apa tuh bisa capat. Katong mau biking sesuatu yang dolo-dolo seng pake teknologi akang lama sakarang akang su capat. Conto saja katong pung barang-barang gejet ka ini-nih hp, leptop atau barang-barang diruma saja yang katong pake hari-hari par katong pung pekerjaan diruma mo mamasa ka, manyimpang ka, itu samua katong su pake teknologi canggi, teknologi moderen jadi kalu katong bilang hidup bisa hidup seng pake teknologi itu abuleke. Orang-orang su maju samua pake hp, supaya kalu mau tanya kabar su-sudara yang jau su bisa dapa tau karna tinggal panggel saja deng hp. Lalu kalu katong yang seng mau iko kemajuan teknologi, mo tinggal dibalakang saja maka katong akan tatinggal, orang su sampe di bulan katong masi ada maraya di tana-tana nih. Jadi itu jua yang harus katong biking. Bukang katong harus mengorbankan diri par kekayaan ka, kemewahan ka, tapi katong biking supaya katong seng tatinggal. Informasi-informasi ka, barita-barita ka, sakarang katong su seng tunggu orang datang toki pintu kastau lai, ka orang kirim surat ka, skarang nih tinggal angka telfon ketik wa. Kaseng di fesbuk-fesbuk deng tiktok-tiktok tuh sudah tu. Katong su bisa tau apa yang ada terjadi di amerika sana, katong su bisa tau apa terjadi di seram utara sana, seng perlu katong musti tunggu orang carita ka, katong tinggal buka hp nih saja segala macam ada. Diruma mo mamasa seng sama dolo-dolo lai lalu kalu giling bumbu deng cobe tuh sampe ana-ana cobe tuh minta ampong. Skarang nih tinggal pake blender saja, tinggal mamasa nasi pake reskuker saja, capat-capat sa akang rasa jua sama lai. Lalu abis itu ada lai katong mo balajar ka, mau ujian ka, tes ka, mau balajar par tes, seng usa susa-susa lai kata musti pigi cari akang pung materi susa-susa di bali-bali di toko sana. Buku-buku tuh skarang jua su bisa ada di hp lai. Cuma memang katong musti pintar-pintar par cari tau jang sampe orang tipu-tipu katong. Jadi teknologi nih akang pung bagus ada akang pung tarbae jua ada lai. Kadang orang pake teknologi nih par tipu-tipu orang. Conto sa di hp nih penipuan-penipuan pung banya saja, hari-hari akang maso dipesan-pesan nih sampe katong su seng tau mana yang batul mana yang tipu mana yang parlente. Jadi teknologi nih bagus kalu katong pintar-pintar par lia kata ini nih akang pung bae par katong ada kaseng. Tapi kalu katong seng pintar-pintar par lia salamat suda dapa tipu kiri kanang, salak lai su pigi kirim orang uang sampe juta-juta seng tau hal kata ini dapa parlente. Jadi katong memang tetap seng bisa lari dari teknologi, katong pasti perlu akang hari-hari, pake akang hari-hari cuma itu satu tuh jang sampe teknologi biking bodo katong. Lah biking katong par dapa tipu.